﻿Ezi shaaha ezi ndikugamba orukiga, ndi kugamba orukiga ahabwokuba abazaire bangye <hesitation> nabakiga, taata nomukiga na maama nomukiga, nikyo kiratuma nagamba orukiga eshaaha egi, <hesitation> orukiga nirwe rurimi oru banyegyesize so nindugamba kandi nindwehuriza ahabwokuba ahu ndikuza hoona nagamba orukiga abantu bingi bararucenga, nobu hookuba hatari oweitu, ahi natambwiire hoona nagamba orukiga abantu bararucenga kandi nekindi abakiga yaaba baragamba, eki baaba baragamba abantu barakihurira ahakuba abakiga baragamba munonga abantu bahurire eki- eki barikugambaho. <hesitation> Kandi ekindi orukiga ndarukunda munonga <hesitation> ahabwokuba ahabwokuba abataahi beitu boona nabakiga, <hesitation> tiheine nkoku oragamba orurimi orundi rweena kandi oratuura nabakiga kandi nekindi norurimi <hesitation> rwenzaarwa.